<hesitation> Azoko honon̈o raha araiky zen̈y mahakasiky fômban-drô Pakistan àby io. Maindia, tsy haiko na efa hainarô edy ai. Misy malaza izy io. Ten̈a ny fataon-drô, viavy zen̈y <hesitation> na koa fa leran’ny mariazy karà in̈y na leran’ny misy raha maventy mandalo iny, la fety maventy in̈y, man̈osotro raha zen̈y amy tanana, amy vity. Ene ze, zen̈y isôran-drô. Avô fandokisan-drô koa ze.